Kumaweng wiang tonsea yai nitu nanan siou nadat ma senawu sena awu wian tonsea ayai papuna kumowit iyange peko an mowa tumanda idukat sene awu mekewadi jadi tung koai papuna tii nitu ketare ketare nan setow leyaker ne meke tuama mane ma papuna tumudu wia si tuane wowene si wo wanera tii paato kawenen ni tuama rinte ni mawo awi popuna jadi su bungku toane se setow ne yaker nera karia se tuane owene kapa maka wowene kadua kunowit witung kumowit tii des. Sine yaker ne maka tuama yaai cerek kumowit to wiase tuani wowene naan si tuama pato wia sirinte mio wowene pato kumaweng das di tun curita nera ngkatedu yaai iyange uyange tii pinakiyange nera mois tuama mangemo wia si wowene meleka noange jera. cumorita muange jera wo muntepo witu kapa nitu pekoan cumorita nepa un oane tuama wias wowene tanu u wowean uma piranaka popo kapa se reringaten sapi kapa asu kapa wawi wewe koko nitu mutet bitu kadima mowa a muntep laketu witu tumanda tumanda ti aimo kaweng adat totu no sawi tumo tumanda mete tandaan no cera se tuama wo se wowene tumanda mo ccerewitu kapitu yaai idukak. Iduka tii pade duka tenera mo witu greja kapa se pemerentah nu jra moka kaweng a munte polako to witu kapitu kawadu me sena wuan kumawen o sumewa wola ko cera kumaweng tumawase katuare ne tuama semaka wowene no tenera mo jera wo rumampor kasio ti nitum pekabisan nitu ngarana makawadi das si wowene tii tawano ne katuari de maka tuama wadinera mo witum tampa le maka tuama wale kapa sanana wale sendiri kapa wale kampene tua tetap iwadi moleka witu nitu untarnem patudune tonsea maka wadi nitu kampe u powowe yaku yai siow Daes kumaweng netou tonsea puna.